<hesitation> neɗɗo waawaa ɓurde jiiɗe mun kaa non. Ko njiiruɗaa yitere maa, ko nanruɗaa nowuru maa. Ɗun nii woni ngoonga. <hesitation> so a anndaa ɗun kaa, a jarliboto du. Masalan jooni so miɗe yeeso ordinateer, mi memii ordinateer oo, <hesitation> miɗe anndi kaa kannjun non, me so yiyataa mi anndataa so wanaa so mi kaalnaaɗo.